Marigny raha novolagninao mikasiky filma iny e raha itako fa tsara izy fô ilay nalahelo kely tamin'azy iny ndraiky ingahy araiky role iny maty dia avy akeo koa ny jiro tapaka dia tsy itako amin'izay oe nagnakory ilay niafarany fa ilay itako tapany tamin'ilay tantaro aloha tena oe marigny fô tsara marigny.